ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ ⵉⴼ ⵏⵓⵏⴰⵢⵉⵔⴰⴷⵓⵎ ⵎⵏⴷⴰⴽⵉⴼ. ⵎⵎⴻⵔⵍⴰⵜⴻⵉⵏ ⴷⵉ ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ. ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ ⵜⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ. ⴳⵀⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷⵀⵓⵍⵉⵙ ⵢⴰⴷⵀⵓⵍⵉⵙ. ⵏⵀⵏⵉⴽⴰ ⴽⴰⵍⵡⴰⴽⵀⴰ. ⴳⵀⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷⵀⵓⵍⵉⵙ. ⵏⵀⵏⴰⵡⴰⵔⵉⴽⵉⵎ ⵜⵣⵉⵎⵉ ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ. ⵢⴰⴷⵀⴰ ⴷⵢⴰⵜ. ⵜⵉⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⴰⴳ ⴽⴰ. ⵍ'ⵓⵏⵏⴰ ⴷⵀⵢⴻⵔⴻ ⵢⴰⴷⵀⵍⵉⵙ. ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ. ⵏⵀⵏⴰⵏⵉ ⴱⴰⴷⴰ ⴰⴷⵀⵍⵓ ⵏⵙⵉ. ⴰⵡⴰ ⴷⵀⵢⴻⵔⴻ ⵢⴰⴷⵀⵍⵉⵙ. ⴷⴰⴳⵀⵓⵍⵉⵙ ⵢⴰⴷⵀⵍⵉⵙ.